A nako kulkas manege inomo ijojojaka naoko de kabingi i jau- wau gauku nako wo sakai de wo ojomo wasi manege dadi wosi ngosama la itahani la supaya uwa ibounu sebab kulkas manege kan maguna ingoe nako kulkas manege iofi supaya sagala inomo bisa itahani mungkin sokomanege.